والله عن نفسي أفضل إني أجرأ كتاب، يعني لأنه الكتاب أحسن من أني اشوف فيلم، الكتاب يخليك تعيش القصة بعمق، يعني يشغل خيالك أكثر في الأفلام القصة واضحة والصور جدامك، لكن في الكتاب أنت يعني <hesitation> بتحدد شلون تشوف الشخصيات أو الأماكن مع ذاك الوجت لوعندي وجت ممكن فيلم حلو بعد يكون ممتع <noise>